عادة أحب أكون مبكر عن مواعيدي, استمتع بالوصول قبل الوقت, واخذلي جولة صغيرة في المكان, إذا كنت مقابلة مع اصدجائي احب اكون جاهز قبلهم, عشان أكون متطمن وما اضيع الوقت, أحيان إذا اتأخرت اعتذر لهم, بس أغلب الأوقات أكون متواجد جبلهم, هالشي يعطيني وجت أرتب افكاري, واستعدت لاللجاء معهم.